Emi dze nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛ- mɛda ntsɛm na masoɛr ntsɛm osiandɛ <noise> mpɛn pii no ewimber no ɔyɛ a ntonton wɔ ha dodo nna sɛ ayɛ w'adze ewie a me munnhu mfaso a ɔwɔ do dɛ ebɛsan a - atsena ase a enndae. Sɛ emi sɛ meda ntsɛm dɛm ne a, ama anapa no so meetum asoɛr ntsɛm mayɛ ma mɛyɛ ama edwuma bi nyi a mokɔ, skuul na mokɔ a, makɔ makɔ akosua m'adze ntsɛm naaso sɛ annda ntsɛm a adzekye na ɛwɔ edwuma a besi dɛn na akɔ. Ewɔ skuul da bi a na wɔankotsee aka ekyir ayɛ "late" ntsi emi dze nkyɛ mepɛ dɛ meda ntsɛm na mosoɛr ntsɛm.